Egaali byekumanyaho, ekyo' kubanza niiyo kengeere. Kyengere, omuntu bwaba navuga egaali, agitera kumanyisa omuntu ali mumaiso ngu nevuka e'gaali, gihugure ntakutomera. Ekicweka ekindi hagali ekemanyire nugwo omupiira. Omupiira gayamba egali ekugenda etaikara kikara kimu. Ekicheka ekindi handi hagaali niiyo olujegere. Bagamba egaali yoona niiyo orujegere. Orujegere rutaroho, egaali terikugenda. Haro gaali zaitu zinnu maani ge'chifuba, no tekamu muunno aani manyi no we sanga, no'samba, no'samba omuntu atuhiire, fuuna entebbe, entebe etaroho, Orugendo rwawe okataha kurungi namberi orikugenda. Agaali halimu ekyabakweta endabwirwaamu. Habwe endabirwamu, endabirwamu ne'kukonjela kurola omuntu rundi ekiruuka rundi ebintu rundi ebisooro ebiiri enjuma. Egaali, eyineho engombe, engombe ne'kuyamba mubwiire bwa masemererwa, no'tera akagombe kaawe, <hesitation> baitu tekiriaho ngu mpaka eyina kubaho habwokuba obwire bwingi ha gaali, engombe teziziraho. No'genda muduuka, no'gigura no'giteekaho. Egaali eyinamu <hesitation> amaranga, Amaranga ago. Tindi muvuki baitu amaranga nago gakonyera habwokuba amaranga gatali mugaali tesobora kugenda. Egaali eyineho ekiroho ekichweka mumaiso aho ne'bakeitta ekyooto ekirubaganiiza omupiira hamu na <hesitation> carrier. Ekyooto kyo kyooma ne'kibaganiiza mumaiso nagati nagati omuntu akwekaara bwakuba hali mumaiso na'vuuga. Egaali eroho entebe, entebe egyo ne'konyera kutwara omuntu rundi ki emigugu. Mubichwweka ebyo ruguru rundi mumatemba, abantu abaingi nebakira kukosesa egaali. No'sanga oli ateire ebipiira bye ebyamaizi orba na ruga omumusiiri ateireho ebipiira e'bya ebyamaizi, haroho nke'nku avuuga ahekere no'mwana we omumugonngo na'taaha nikwo akwate obwiire.